Ikavi yambo jimbi vaera mbae yayapoñai vae <hesitation> ñaiajaa <noise> vaera <hesitation> jae jokuae <noise> jokua ikavi <noise> opaete mbae ijimbi yayapo vaera